لوالله إذا- ب- والله أروح اخد معي, واحد دكتور, وواحد مهندس راح يساعدني للبنايا وكدا, و <hesitation> راح آخذ معي, واحد أ- صيدلي, عشان إذا واحد تعب ممكن يعر يصنعله أدوية, ويساعدنا يعني, و ممكن راح آخذ معي, أي احد ثاني.